fjörutíu og fjögur þúsund manns hafa skráð sig í grunn landlæknis um líffæragjöf eða sextán prósent fólks átján ára og eldri fjörutíu og eitt þúsund þeirra vilja gefa líffæri um áramót urðu allir gjafar nema annað væri skráð nærri níu hundruð manns var sagt upp í hópuppsögnum á liðnu ári en hátt í helmingur þeirra vann við flutninga hópuppsagnir hafa ekki verið fleiri á einu ári síðan tvö þúsund og níu á þriðja hundrað

úti fyrir ströndum Hollands þeir féllu af einu stærsta

heims í aftakaveðri fyrr í vikunni lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lagði hald á þrefalt meira magn af kókaíni og maríjúana árið tvö þúsund og átján en á árinu tvö þúsund og sautján minna var gert upptækt af amfetamíni og hassi en áður í fyrsta sinn í sögunni náði geimfar að lenda á skugga hlið mánans þeirri hlið sem snýr frá jörðu tæp fimmtíu ár eru frá því að geimfar lenti síðast á tunglinu landlæknis um líffæragjöf tóku nokkurn kipp eftir að embættið hóf að kynna um að allir teljist gjafar nema annað sé tekið fram langflestir en undir árslok fjölgaði í hópi þeirra sem heimila ekki líffæragjöf frá og með nýliðnum áramótum teljast allir Íslendingar átján ára og eldri líffæragjafar eftir andlát nema annað hafi verið skráð sérstaklega líffærin eru þá send á Sahlgrenska sjúkrahúsið í Gautaborg í sameiginlegan

líffærabanka frá því að rafræn skráning hófst hjá embætti landlæknis í októberlok tvö þúsund og fjórtán um afstöðu til líffæragjafar hafa nærri fjörutíu og fjögur þúsund manns skráð sig á þessum tíma þurfti að skrá sig sérstaklega sem líffæragjafa af þessum fjörutíu og fjögur þúsund voru nærri fjörutíu og eitt þúsund reiðubúnir að gefa líffæri sín við andlát tæplega átján hundruð vildu gefa sum líffæri en undanskilja önnur og þrettán hundruð þrjátíu og sjö heimiluðu ekki

líffæragjöf í nóvember hóf embætti landlæknis að kynna ný lög um að allir teldust líffæragjafar nema annað væri tekið fram skráning inn í grunninn tók nokkurn kipp í framhaldinu í nóvember tóku ellefu hundruð fjörutíu og átta afstöðu og í desember hafði þeim fjölgað í tæplega fjórtán hundruð af þeim sögðust í nóvember þúsund fjörutíu og sex vilja gefa líffæri en í desember voru þeir átta hundruð tuttugu og fjögur fjörutíu og sjö

vildu í nóvember gefa sum líffæri og tíu fleiri skráðu slíkt í desember í nóvember lýstu fimmtíu og fimm því yfir að þeir vildu ekki gefa líffæri að sér látnum en í síðasta mánuði lýstu fimm hundruð og tólf slíku yfir samkvæmt upplýsingum frá embætti landlæknis er þó ekki tímabært að mæla áhrif lagabreytinganna enn þá enn sem komið er hafa rúmlega sextán prósent fólks yfir átján ára aldri tekið afstöðu líffæragjöfin snýst aðein s um tiltekin líffæri þau eru hjarta lungu nýru lifur bris og

sem

hornhimnan er

fjarlægð ekki augað minningarathöfn var

í dag í höfuðstöðvum dönsku járnbrautanna vegna þeirra átta farþega sem létust í

rannsókn á orsökum slyssins er í fullum gangi danskir fjölmiðlar hafa eftir rannsakendum að langan tíma geti tekið að komast að því hvað gerðist og hvers vegna lestin var flutt af brúnni í dag fimm karlar og þrjár konur fórust í slysinu og sextán eru slasaðir enginn þó lífshættulega

í Danmörku í þrjátíu ár átta hundruð sextíu og fjórum var sagt upp störfum í hópuppsögnum í fyrra og hafa ekki verið fleiri í tæpan áratug miklu munar um rekstrarerfiðleika

en nærri helmingur þeirra sem sagt var upp hjá félaginu vann við flutninga hópuppsögnum hefur fjölgað jafnt og þétt síðustu ár en samtals hefur rúmlega ellefu þúsund fimm hundruð verið sagt upp í hópuppsögnum á ellefu árum langflestum árið tvö þúsund og átta en þá misstu rúmlega fimm þúsund vinnuna með þessum hætti Vinnumálastofnun bárust fimmtán tilkynningar um hópuppsagnir í fyrra þar sem átta hundruð sextíu og fjögur var sagt upp störfum nærri helmingur þeirra þrjú hundruð níutíu og þrjú vann við flutninga og tvö hundruð sextíu og sex tæpur þriðjungur í iðnaði þarna munar mest um tvær uppsagnir í desember hundrað fjörutíu og níu misstu vinnuna hjá

og hundrað og tuttugu hjá bakaríinu korninu vandræði settu mikinn svip á árið í nóvember sagði fyrirtækið Airport Associates á Keflavíkurflugvelli upp á þriðja hundrað vegna óvissu um framtíð flugfélagsins nokkur fjöldi fyrirtækja virðist hafa gripið til uppsagna undir lok árs og stéttarfélög hafa mál nokkurra þeirra til skoðunar í flestum tilvikum virðast þær þó ekki falla undir ákvæði um hópuppsagnir en segja þarf upp minnst tíu starfsmönnum fyrirtækja sem

venjulega hafa fleiri en tuttugu en færri en hundrað í vinnu eða minnst tíu prósentum starfsmanna fyrirtækja með starfsmenn frá hundrað upp í þrjú hundruð

búast menn við miklum uppsögnum á þessu ári

það gagnast engum að við

með því að ná skynsamlegum kjarasamningum

tapa allir við skulum ekki gefa okkur að það

lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur til rannsóknar fleiri hótanir frá sama manni og hótaði árás á Vinnumálastofnun í dag hann hefur sent nokkuð mörgum hótanir bæði stofnunum og einstaklingum samkvæmt upplýsingum frá lögreglu hótun um árás barst Vinnumálastofnun í morgun húsnæði stofnunarinnar við Kringluna var lokað en fleiri opinberar stofnanir auk einkafyrirtækja deila anddyri hússins húsið var opnað aftur eftir að lögregla hafði gengið úr skugga um að ekkert væri að óttast hótunin var send erlendis frá

með tölvupósti óttast er um afdrif fjögurra ferðalanga sem leitað hefur verið að í fylki í Noregi síðan í gær fjöldi björgunarmanna hefur verið kallaður út en óveður og hætta á snjóflóðum hamla aðgerðum hópurinn þrír

karlmenn og kona frá Svíþjóð ætluðu að klífa á efsta tind

fylki síðast sást til þeirra í gær leitin hófst í gær og þá voru tvær þyrlur sendar af stað en ekkert sást til hópsins leitarmenn segja hins vegar að stórt snjóflóð hafi fallið á fjallinu og hætta er talin á að fleiri geti fallið leitarmenn segja að þeir hafi séð spor sem lágu að flóðinu en engin hinum megin við það því er óttast að hópurinn hafi lent í flóðinu beðið er eftir því að aðstæður batni svo hægt verði að leita því að aðstæður batni svo hægt verði að leita

af brúnni yfir tuttugasta og sjöunda desember man fátt um atburðarásina skýrsla var tekin af honum í gær hann hefur réttarstöðu sakbornings sem ökumönnum er yfirleitt gefin þegar banaslys verður í umferðinni ökumaðurinn bíður þess nú ásamt bróður sínum og börnunum tveimur sem komust lífs af í slysinu að fá vottorð læknis um að þau séu ferðafær og megi fara til síns heima í Bretlandi lögreglan á

höfuðborgarsvæðinu lagði hald á þrefalt meira af kókaíni á nýliðnu ári en árið á undan þá var lagt hald á fjörutíu og þremur kílóum kílóum meira af marijúana bráðabirgðatölur lögreglunnar um afbrot á höfuðborgarsvæðinu á liðnu ári birtust í dag tilkynnt var um níu þúsund sjö hundruð sextíu og tvö hegningarlagabrot á árinu sem er um fimm prósenta aukning frá árinu tvö þúsund og sautján höfð voru afskipti af og sex prósent fleiri einstaklingum og sinnti lögregla nærri tuttugu og sjö prósent fleiri viðfangsefnum fíkniefnamálum fjölgaði einnig á árinu árið tvö þúsund og sextán voru þau en í fyrra voru þau sextán hundruð sextíu og fjögur athygli vekur einnig að í tölum um magn fíkniefna sem lagt var hald á kemur fram að

fór úr tæplega tuttugu og fjórum kílóum niður í rétt rúmlega sjö hundruð grömm og amfetamínið úr hátt í þrettán kílóum í rúmlega þrjú hins vegar var lagt hald á mun meira maríjúana tæp sjötíu kíló en árið tvö þúsund og sautján var lagt hald á tæplega tuttugu og sjö kíló kókaín sem gert var upptækt var þrefalt meira en árið á undan þá var lagt hald á rúmlega tvö kíló af kókaíni en í fyrra voru kílóin rúmlega sex

er þetta í samræmi við það sem þið sjáið

en síðustu þrjú ár hefur það aukist

hvernig er hægt að sporna við þessu

að grípa inn í og stöðva þessa þróun

þeir voru kannski í vinnu áður

hollenska strandgæslan leitar að nokkur hundruð vörugámum sem féllu af flutningaskipi úti fyrir ströndum Hollands fyrr í vikunni á þriðja tug gáma hefur þegar rekið að landi skipið heitir m s c

í heimi fullhlaðið ber það næstum tuttugu þúsund

tvö hundruð og sjötíu af þeim féllu af skipinu fyrr í vikunni þegar það lenti í aftakaveðri úti fyrir ströndum Þýskalands og Hollands um þrjátíu gáma hefur þegar rekið á strendur eyju úti fyrir ströndum Hollands og þar er þegar byrjað að tína saman vörur og fjarlægja

sem innihalda til dæmis sjónvarpstæki og húsbúnað almenningur hefur hins vegar verið varaður við því í einum gámi eru eiturefni þingmenn komu saman í dag eftir hlé og við tók nýr meirihluti demókrata eftir kosningarnar í nóvember þetta er í annað skipti sem

gegnir þessu embætti hún var áður forseti fulltrúadeildarinnar frá tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og ellefu og er reyndar eina konan sem gegnt hefur þessu embætti fjallað um stöðuna í bandarískum stjórnmálum í fréttum okkar klukkan tíu fulltrúar á sveitarfélaga á Vestfjörðum komu í dag fyrir umhverfis og samgöngunefnd Alþingis vegna vegar um Teigsskóg ríkið komi að málinu þar sem vegurinn varðar fleiri íbúa en í Reykhólahreppi sveitarstjórn Reykhólahrepps lét vinna valkostagreiningu þar sem leið þ h um Teigsskóg sem er tillaga Vegagerðarinnar og leið r um Reykhóla sem er tillaga norsku

verkfræðistofunnar Multiconsult voru bornar saman niðurstaðan var sú að leið r sé vænlegust vegagerðin telur hins vegar að leið r tefji framkvæmdir og sé dýrari en leið þ h sem gert er ráð fyrir í samgönguáætlun í ljósi stöðu mála kölluðu sveitarfélög á Vestfjörðum eftir fundi með umhverfis og samgöngunefnd Alþingis það erum við sem þurfum að nota þennan veg ferskum á markað og við þurfum bara veg strax verið ég tel að

eða Reykhóla leiðina þá muni það taka álíka langan tíma að ljúka framkvæmdum og ég tel líka að þessar tvær leiðir verði álíka dýrar þegar upp er staðið það byggir Tryggvi á fyrirliggjandi gögnum sem sveitarfélagið hefur aflað meðal annars úr valkostagreiningunni við vitum aftur á móti að þ h leiðin er lengra á veg komin og það hefur verið samstaða á Vestfjörðum

að fara þá leið stefnt er að því að ákvörðun sveitarstjórnar um val á leið liggi fyrir þann sextánda janúar

í ljósi þess

allir

sveitarstjórn Reykhóla frá því hvaða leið verður valin kínverskt geimfar lenti í nótt í fyrsta sinn á skuggahlið mánans eða þeim hluta tunglsins sem snýr frá jörðu síðast lenti geimfar á tunglinu árið nítján hundruð sjötíu og tvö fjórum lenti á fjarhlið tunglsins rúmlega tvö í nótt að íslenskum tíma og sendi myndir í gervihnött sem miðlaði þeim áfram til jarðar fjöldi geimfara hefur verið sendur til tunglsins á síðustu árum en flest þeirra hafa farið á sporbaug um

en tæp fimmtíu ár eru síðan geimfar lenti á tunglinu síðast þetta er í annað sinn sem kínverskt geimfar að sögn kínversku geimvísindastofnunarinnar á meðal annars að kanna jarðefni og geislavirkni á tunglinu Kínverjar eru mjög stoltir af verkefninu

enda er lendingin talin stórt skref í geimvísindum stjórnvöld í Kína verja miklum fjármunum til og vonast til þess að geta sent út mannaða geimstöð eftir þrjú ár og loks mannað far til tunglsins

hefur gefið út leiðbeiningar um umbúðalaus viðskipti kjötiðnaðarmaður telur einfaldara að skipta plastumbúðum út fyrir umbúðir úr umhverfisvænni efnum en að afgreiða matvæli í fjölnota

ílát sem fólk kemur með að heiman áhugi neytenda varð til þess að Matvælastofnun réðst í gerð leiðbeininganna en nokkrar fyrirspurnir höfðu borist heilbrigðiseftirlitum um hvort óhætt væri að fara með fjölnota ílát í verslanir

hundrað grömm af hvers vegna hafið þið ekki gert

getur út frá heilbrigðissjónarmiðum hvort umbúðirnar séu hreinar eða ekki en ef ég kæmi með öðruvísi box til dæmis úr plasti eða gleri ég mætti jafnvel afgreiða í það ef það væri hreint en ég get ekki borið ábyrgð á vörunni hann segir örfá dæmi um að fólk hafi komið með fjölnota

ílát í búðina í leiðbeiningunum er mælst til þess að starfsfólk verslana komi sér upp verklagi áður en það byrji að afgreiða mat í fjölnota ílát það þurfi að lágmarka hættu

verða að uppfylla ákveðnar kröfur þau verða að vera hrein fyrir það fyrsta vera ætluð fyrir matvæli vera þétt ef maður er að kaupa fisk eða kjöt í slík ílát

ekki að safi úr

matvælunum leki yfir önnur matvæli leiðbeiningunum fylgir upplýsingaskilti sem áhugasamar verslanir sem vilja bjóða neytendum að versla umbúðalaust geta sett upp valdið yfir því hvort neytendur fá matvæli

í höndum verslana og það er mælst til þess að þær áskilji sér rétt til að hafna ílátum án skýringa en ætla starfsmenn til að gera fólki kleift að koma með eigin ílát ég veit það ekki ég hef líka verið að leita eftir

finnst þetta mikið plast þessar umbúðir hér eru unnar úr sykri og það má ekki fara í plast það þarf að fara í lífrænt búist er við að um ein milljón ferðamanna virði fyrir sér ís og sem nú eru sýndir í borg í norðausturhluta Kína sýningin er sett upp á hverjum vetri þegar kólna tekur í veðri þegar þessar myndir voru teknar var tuttugu stiga frost í

þau verða horfin í febrúar þegar aftur fer að hlýna á þessum slóðum og þá að veðri hlý og

sunnanátt hefur verið á landinu í dag og sýndu hitamælar fimmtán stig á nokkrum veðurstöðvum á Norður og Austurlandi óstaðfestur hæsti hiti dagsins var í Héðinsfirði en þar mældist hann tæpar sextán gráður áfram verður hlýtt á morgun en Theodór Freyr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 í handbolta í Osló í dag bæði lið undirbúa sig af kappi fyrir h m sem hefst eftir viku Norðmaður Ole Gunnar Solskjær er búinn að jafna sjötíu og þrjú gamalt félagsmet Sir Matt hjá Manchester United sem vann sinn fjórða leik

í röð í gær sigursælasti ökuþór sögunnar í formúlu eitt er fimmtugur í dag sýning til heiðurs var opnuð í höfuðstöðvum Ferrari á Ítalíu í dag

og fjögur þúsund manns hafa skráð sig í grunn landlæknis um líffæragjöf eða sextán prósent fólks átján ára og eldri fjörutíu og eitt þúsund þeirra vilja gefa líffæri um áramót urðu allir gjafar nema annað væri skráð nærri níu hundruð manns var sagt upp í hópuppsögnum á liðnu ári en hátt í helmingur þeirra vann við flutninga hópuppsagnir hafa ekki verið fleiri á einu ári síðan tvö þúsund og níu á þriðja hundrað eru á reki úti fyrir ströndum

Hollands þeir féllu af einu stærsta

heims í aftakaveðri fyrr í vikunni lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lagði hald á þrefalt meira magn af kókaíni og maríjúana árið tvö þúsund og átján en á árinu tvö þúsund og sautján minna var gert upptækt af amfetamíni og hassi en áður